<hesitation> Telo akekeo karazana saosy ampesaiko refa za mahadro ro igny, <hesitation> saosy tomate mbana tongolo, ataoko amina ro mbana saosy carry, fa refa agnano <hesitation> lasary zaho de saosy vinaigrety.